Ijibah chimin nneh ha abung, <noise> anung bani akpen pah beh beh mah ijiwoh uhiribi even arengha kwa abeh oteri effor sabeh beh ma asi adik si ijiwo ujip unung oneng eya aneh obinokpabi obenbi osi udik kwu ujiwujip ujiwa nung eneng eyah mah wure obinokpabi utim o herenghe and akpa aneng bone ewop ma kpa ani ijiwah hakera asi but beh mah asi efiwa, epiwa, epiwa anung oneng and obinokpabi kuh obena beh asi epiwa abung onung oyigbin awakwe kwu obinokpa hah areh so anung buno amah asi akpen piwa nkerima onung koh ujibah akpen poh asiwo amakero onung ejiweh ejiwa uheri beh ana keri obinokpabi hoh man do hoh ohughe obano obanbi akero onung obano obanbi akero onung kpewem eden cha mah arengha akero oneng kwo afoh ofunameh akero oneng kwo afoh ofunameh handot ndora arengha wuma koh nun eden cha min kero oneng aka even ogbanaka kwam owonko okum min nkeri beh eden cha min kero oneng aka even ogbanaka kwam owonko okum min nkeri beh eden oko- kka onung koh odey kwo aroro ebari soh opap asi eneng nahe onung koh odey ororo ucha tokk fah asi eneng nang even ma- di nwon otokk foh odema koh otokk nwona koh odokk nwona beh ship muh isi uheri bah afun meh inah otokk achi owo okka oto ghana asi and akpan oko- kka kwo oneng eya beh mah baneh beh onong osi udik oko- kka onun onun afoh ofuna meh koh odok obinokpabi utimoh atima fona keh evi oko- kka sa rughu eh